我觉得你们可以学不一样一个 ahh 技能 ahh 我觉得拿我来说，可能种菜，农业这个是一个很好的地方可以发展的 ahh 修机器咯，建屋咯，这些都可以。

我穿衣服叻较随便我没一定要找名片的衣服穿呃穿什么衣服叻我我长的太黑就要找那衣服较浅色的呃就像白色的这样啦较浅色的衣服穿了过去较没那么的黑天冷时要穿长袖子天热时要穿短袖子若去冬天地方叻衣服要穿厚一点咯若热天的时候我有时候呃…我呀短裤些穿下背心穿下我觉得穿什么衣服是不重要

最常用的科技来说叻就是电脑咯现在就说咯就像手的电话咯啊这就是较常用的啦呃可能不不是自己用的因为这是科学上的吗这只是这生活上的吗变变到很重要的一部份电脑

在工作还是学习还是兴趣里面对走路有什么看法走路其实是一个很好运动来的尤其是你吃饱后就去走路以前的人讲对胃不好但是也使你血糖没有那么快上这是很好的

在国家创业会容易吗？我觉得创业都不是容易的在马来西亚还是属于一个能够做的最重要就是对你要做的东西要会了解会努力啊这就是很重要的要创业咯啊还有一个就是对这个啊创业的要创业的东西要有一个热诚啊

怎样煮还是准备我最爱吃的东西叻我最爱吃的东西其实是我爱吃猪肉还是猪脚 so 若是做卤的猪脚啦就很容易啊就里放蒜头咯汤先拿来热下咯糖先拿来容一下咯胆你猪肉拿进去炒炒了后放辣椒干的辣椒或者福州辣啊这就是很好吃的

呃怎样庆祝自己的生日给我说的话生日就是就像每一天的最重要的就是说每一天就是活的有有一个意思做会做下是最重要就是有意义的东西和责任要做

这个工作，还是学东西就是跟兴趣一样对。压力最大是自己给自己的压力。有时候，在工作最怕是说可能做的不成功啊！学东西时担心啊。可能啊，没有小心去学啊！在兴趣里做的呢，那做自己兴趣的是不一样。

你若说什么技可以帮我们的生活有改变有帮助的话我觉得是医学上的发现以前不知道的病现在知道知道怎样配药知道怎样做去医这个病

啊在这个在马来西亚 Sarawak 最常看到树咯草咯青的咯在这个地方都是很多这样的植物这树咯我觉得这是最常看到的

若要去玩大概去自己的就像中国的地方会熟的啦因为你不然啧怎么说咯讲话吃的东西也不啧也不适合啊所以最好是去这样子中国的地方啦你若去那有些的地方吃的习惯不不能啧很难啊你吃了人等下都不舒服所以去中国是一个很好的旅游的地方啦

在马来西亚看戏叻平常是还是有去戏院咯去戏院平常就是你可以啊买门票这门票现在差不多是十多块一张 then 你买了可以去看戏咯这戏现在戏院不是很大了啦差不多会看坐整百个人就是这样

在这边沙捞越的古晋天气还不错啦因为平时也没有说很热因为这个地方树什么还是很多啦所以说古晋还是一个很好的地方空气什么还很干净也没有什么烟什么所以我的这边的古晋是不错啦是很适合住的地方

我很喜欢听老歌老歌叻那歌有意思啊现今的年轻人的歌叻像鬼叫那样不知道啊他们唱什么听也听不知道也没有意思的那歌啊早期的那歌60年代70年代那歌是太好听咯越听越有趣掉早上听到晚上都听不腻现今的歌听下会鸡皮疙瘩啊不知道唱什么啊

有什么会让我骄傲我觉得不一定说很常对什么事情会觉得骄傲因为很多事情其实会做的出来做的会好就是不是我一个人做的也是有别人做的呃别人一起做的

啊对我还是对我家的人觉得这地方是很特别的地方 nei 啊给我私人的讲我是觉得在 Sarawak 的这个啊啊 Murud 山那边啊这这就是我们以前 Sarawak 早期在1980年时啊上帝有来开放那边的人啊 Rumbawang 人啊都是很爱上帝的

我觉得啊交通上那是会较发达就较方便咯所以说生活品质也会改变掉咯所以说那交通方便不管去哪里都会方便就是会像说地铁咯巴士咯车咯车在我这个位区就是每个差不多都有车也有波波车也有脚车但是叻因为交通上每一个人都有车丹内变变会塞车去路路变会塞车去过多车去所以说对我说最好来说有地铁若是有地铁叻我这边我们古晋砂劳越这边若是说有地铁做好啦还是说巴士时间较准时我还是说这过近巴士咯还是地铁咯这可以改变人民的生活不用全部人都买车买车还要还车的贷款生活上都已经辛苦了还要花那么多钱所以说我还是说啊这交通上若是若是说会方便的话人人民生活上也可以起很多掉

这边地方小孩都大了现在也不懂啦现在的世界现在的时代小孩我怕多数人游戏我怕不会在外面的多数都会躲在家打 TV game 这样的游戏我怕很少在外面多数躲在家打那个游戏什么

现在马来西亚一个一个人叻缺乏运动青菜缺乏吃都是吃肉吃了一个一个都是肥肥的肥肥的对身体不好咯那血压又来糖尿又来什么问题都来所以马来西亚政府叻要多鼓励人运动糖也不可以吃太多吃了一个一个就是血糖血糖爬上去血糖爬上去时叻对身体太多问题咯所以马来西亚政府应该要鼓励人努力运动随便你要做什么运动公园多建几个游泳池多建几个使人都有地方去运动

呃怎樣照顧自己的身體跟健康叻最重要就是就知道怎樣控制自己的吃東西自己的思想跟運動跟人的感情這多方面都是使我們的身體健康我們的心心靈都會健康最重要就是爱上帝會相信他

欸okso是问最开心的时间ho最开心的时间就是说啊我觉得我就是weekendweekend时间最开心因为没有做工我能够做我自己要做的事啊。。。烦恼也没有那么多所以做工很stressful可是我不知道stressful福州话怎样讲可是weekend是我最开心的时间你如果说我最开心的experience就是现在也想不到哪一个是最开心的什么是最欢喜的经验呃可能就是我呃不知道啦就是呃现在叫我想也想不到ho就是就是这样啦

在我们沙捞越的啊社会里面尤其在礼拜堂的社会平时大一辈的人老一辈的人啊都是暂时和年年年轻人的互动啊互动可能还是很旧款的呃记怎样做事情教他怎样做事情啊不是用说话的

我们这边 sarawak 如果要找律师的话多数我们这边是说比较常我们是叫人介绍啦会知道说这个律师好还是不好不能说会认识的人介绍你很怕说那个律师说会好吗所以多数说是经过人介绍啦

人人都是觉得中药很好中药叻也要小心因为啊没全部的中药叻对身体很好胆也有的人叻会适合吃也有的人不适合吃所以吃中药时叻最好还要去问中医下不可以自己随便吃还是身体要去验一下验一下会知道方法什么吃什么不是笨笨的人说这中药好就吃那个中药好也吃胆什么都胆那时才说吃错掉所以说啊中药啊没有说都很适合给每一个人吃到你身体好好时叻不需要吃有需要到什么时才需要到才需要吃什么

哪一个时间对我来说是很快乐的时间了做么这个经验很特别呃最近可能就是觉得上帝知道你做的事情 then 你自己也会知道你的能力做不到你尽量有时候你就是会看见到上帝开门 then 你这个事情就是这样他帮助一下做好了这个是很快乐和特别的

政府有一个很好的福利有虽然说赚钱的人有拿到 EPF 在医院上也是有设备都有我觉得马来西亚的政府呃是相当不错了

我怕那说，很骄傲，很少啦。因为我们也没什么讲有什么特別的，沒物 [har]骄傲的，因为你骄傲的话人也看不起你，所以一般来说，有事情很有成功啊，很有一个成绩啊，好像说很好啊，多数那是说很欢喜呢咯。不说讲到骄傲啦，你骄傲的话，人看了也不舒服啊[har]。

今天的天气啊很好今天的天是很晴朗的今天的天是没有云的只是说会热啊 so 今天的天气和昨天的对比昨天就是下雨下一整天 so 你问我今天的天气会好吗天气是很好的啊

这过去五年当中国家的还钱方式呃 Sarawak 是用 Sarawak pay 呃比较多人用 Sarawak pay 现在也有人用现金和 credit card

现在给我知道的如果说住每一个地方你们搬去别的地方多数是因为可能他们现在啊经济上还是家庭上经济上会允许他家庭上的需要也换掉所以会搬去别的地方别的地方都是因为他们啊要比较好的经验

我觉得象棋走车马炮是一个很好的游戏hor 因为你可以说两个人一起在那边比赛因为你走的才去马呀象呀这样子那个攻来攻去呀很有一个的这个很爽的这个游戏啦才有一个的这个那个趣味的那个很舒服玩耍啦啦

当我是年轻小孩是其实是有想过长大后想要做什么其实都没有去想其实呃呃这是呃可能有的可能是看到父母做什么啊你要像他们那样

我喜欢看的戏最近我有看一部戏其实给我坐飞机去啊去去去中国时有看一个日本的戏它是说啊一一他们的人啊去世时他们有一个蛮严重是说这些人装了漂漂亮然后这也说出很多一生的道理

啊这运动什么咯会像刚才我才讲打羽球羽球是一个很好的一个活动跟朋友人一起打排排在那里打来打去很有一个的大家有一个的很舒舒服的一起那大家还能够一起打打下那对身体很好啦运动

为什么能够天是蓝的叻我觉得天是蓝的是能够用日头啦日头的光啦光是光使到光里面有不一样的色啊有七个颜色啊蓝色可能是一个原因啊所以是蓝的

这马来西亚现在较重要的健康的问题叻可以说可能是糖尿病咯因为现在国家较富有了有钱了人吃东西就是没想的吃没控制的吃啊吃这很多糖精的东西这就是糖尿的一个问题

呃真正的讲你们要用什么科技做什么啊重要的是拿来做对有会能够帮助人社会有较好的啊改变啊能够帮助人的生活有较好较好的改改变这就是科技应该要做的